ساعات عملي في الأسبوع تجريبا بحدود <hesitation> خمسين ساعة، أما متوسط عدد الإج- الإجازات أنا ما أخذ إجازات كثيرة في السنة، بس <hesitation> أحيان أخذ أسبوع أو أسبوعين بالكثير فجط في السنة كاملة.